<hesitation> toa tra man lan te hakatsin enguku a, u lan te sabla memulam a boys a- a pilei wonmulam, <hesitation> pilei pilei wonmulam tra music, <hesitation> lam e pom a toa group i haku bte gmo emen a haku youth. Lam e, lam mu hatani yen tra basa te on mi, sosha tsi hou te kpa, a tsi tua tsi saplimentri i han i pil, ba laip ben te on na, bu bois te songotsin gnori bte sei ri yasa ba rehna te mats palkapan mats bikbois tru music te longlo hamansa ri te lue ru lam. Niaku lam e sabsabla num tra mats makum te ngil eru lam kna pilei ba lam te lanum. Ba lam te Hakpa num tra basa tina balam tme pilei num tra <hesitation> opening tua opening e ketskets tna, kapna balam te la lol nmi la- lamlam intoa <hesitation> independence i kami ieta tina, bu boys tna pilei concert, concert kamu bois te pilei ri. Alam u pilei bongbong lam e <hesitation> i hati mri lam lam kona taghu tra mats uncle te setup ri tra katna, ba tra blue seven. Ba lam te kanum, kba toa wik mam rori hati milam lam ko na <hesitation> rehes nabum tra man ka tre uncle i gogohe tna, lam tna- lam tna pilei num te mats soshe a tsi kuma ba lam tna lolse tna ma rori ke kuku, hakuku ner a ha te tsa hakuku, lolse tun nom a rori ka hakuku na On ni kuskus rek, i ka, i ieta. I ieta rke a concert, concert e on lam men la wa tara main event tra, i ka tina i hutjena, ba lam te ka ku mi ieta rke, ba man group man group i lu ri ki pilei. Man rbana te kumkuma ri, rbana pan kukumar ri buka rke lu hkap ntoa ge kuma ba lam te ka nom. Lolos o nom, bte sgoto nom ba moc te kuku e nma atsi slo- atsi slo has tamlam. Haku youth. Emo lam te ngongo hobto num ranga ranga haterko men mu boys, mats tulna psa has, lam psa bani ri han. Ba lam te sei num, kuma nom. Rbana rhe wa rori mni hamna, tra ha masla u terko psa ti sei i yasa bte pilei ri. Tsi tulna terko te ple nin a beis, tanta ats tulna i gogohe has te ple nin a drums, hitots psa, tanta has tra <hesitation> gita. Pilei ne, ba a ku Tsitsing mi tra mike, ba lam bra tanta kuei lam te kuma num u terko psa. Ba lam te kuma tan nom, rbana i sngoto. I haleliou a lam, i haleliou a mahla u terko rke mar yati mia marka rke i me na kba tu pilei wa lam <hesitation> e hihna tuei nuko siwna te pilei wa rebna pan tra music. Parpara rebna pan i lama man big boys man pan na man ben ri buka rke i na pilei, na a lam te na pilei nasinum. Kobi mi pota lam mnu hamna lam ko markto wa rke, lam mu pan na crowd lam u toltolo siwi <laughs> yasa. <hesitation> ba lam te kobi num, ba ri te lam te sngoto num bte tsinera tska tum te na sasala puts mera limu te pilei wemla limu. Hala nera tsmoni, kannan, boys te ru ri bte lolse tnera man events ka kpa. Niaku noni a marken e tubtu pne nu tru december. I rke alam e lol- lolso e men. Boys e plen noku ri lamn kena rehes win ba lam te reri sil pne num non lan pan te tru december.